Tëtäguasu Narrueco oñemolimita oceano atlantico jare iguasu mediterraneo oako siu araivipe <hesitation> mopeti eta chaupopa pañandepopa ova arasape kuaepe oime beberes arabe jare europeareta jare oivi bimbiakati, mbiakatu yamasape icapital jaeko Rabat ikorepotireta Diran Marroqui oyemboyao metei eta saupopa pandepopa ova arasa, pe franciagui